पाठयपुस्तक सबके उदेशय त बहुत जयदा बा उमे सब से पहिले पाठयपुतक पढके सब आदमी ज्ञान हासिल करेला यि दुनिया मे बहुत प्रकारके पाठयपुस्तक प्रयोग होवेला उमे स्कुल के पाठयपुस्तक से लेकर विश्वविद्यालय तक के पाठयपुस्तक पढ के आदमी सब पढाई करेला यि पढाई से विश्विद्यालय के प्रमाण प्रत्र हासिल करेला तब यि दुनिया मे काम पावेला जितना पढेला उतना ज्ञान हासिल होवेला उतनो काम करेला सजिलो होवेला उहेसे पाठय पुस्तक जिवन मे मुख्य भुमिका खेलेला ।